Siwtaare julde laihari ngam mi nyakkan kusel masin. mi yillan derdiraabe am je laihi mi hofana be min nyalla yewtugo min nyama min yara njaratedam.